Eh veramente questa no a so, però pe mæ esperiensa so che o gatto de un mæ amigo o gh'aiva o diabete, dapeu unn'atra moutia scimile se o gatto o no vëgne vaccinou a l'é a toxoplasmosi e creddo che quella lì a segge, ch'a mette a reisigo anche l'òmmo, creddo eh, no son seguo ma eh n'ò guæi esperiensa de moutie de gatti.